Ny tena mahasamiha ny sakany sy ny alika izany an, <hesitation> raha ohatra hoe saka aloha no resahana, dia zareo tsy miankina, tsy miankina amin'ny olombelona ohatran'ny alika. Ny saka, na tsisy na tsisy mikarakara ary m- vitany ny miaina samirery ohatra hoe a- ohatra hoe mirenireny ohatran'ireny. Nefa ny alika matetika raha ohatra hoe alika mirenireny an, ny mila mihinana an'ilay ilay sakafo avy any amin'ny olombelona. Nefa ny saka afaka hoe mandeha mandeha manenjika vorona ary na zavatra ohatr'izany. Ny alika tsy mahavita an'izany!